Kinbeu boo beu bob nyikei kin ko beu zaya tusu beu bob nyikeya beu pibgu nyi keya ko soo ning ko lumu iri beya beu bobǘ geu ina beu beu maru in sagn beya lamke kiinbe geu se seng’a l leb keu beu tikpeng yesu kristoro beu ki ta lamke obeya keu na val obeya seng’a <hesitation> i lou keu kururo beu emai geu ya beu woi geu a kun bud wal seunu in pa seng’a in be nembeud sengeu in be kudbel beuse yeb beud zpng burah in bebeu se in beu kunbeudse songse in ba ta in ki lamke in <hesitation> in sang’a beu teu man jed borube jed bedkukebeuru leb ke baabeu tikpeng yesu kristora an da kun beud bena b awol vando beud onana ba koo wen aba voohyeb wena beu tiking eana beu tikin lina beu teu nab nana beu tiki in saga odba beu teu kun beud bena ne’a yeu yad om kunu <hesitation> ben ben onmgse kam pi wara kam pi kura kam pi wooga beu pat beu ki ta lamke so’a lebke baabeu tikpeng yesu beubeya neba teu zong beud do beu nuwa kun beu nya beu nya bilu neba beu da zong budbe zed kaya i be onmgsend do i da ben geu iyaya yabuwoyababa kum ningne ba inlim nmgne seng pedke woya <hesitation> nyike berikou mene pat kook pang ora bid keun liga daru mone pat kook pang ora bid keun o tusu nena beu ki lamke lebke yesu beri tah ari ko’u in gbaa jed geu koole seng geu koole beu teu keun mana jed berine mane pat tikeun ning sina teu si kurah neb o beut yan ben beya in sang beya od ning yan beme odba <noise>